Lao ma bela ku mendaki mendaki <hesitation> tu serigala biasa to tu natontongiki bisa saja menewa te sana menyewa ategi tu pergi langsung, langsung, na teteiki buah mateki itu mateki itu teai bisa diselamatkan ki jadi to ula, bai, asu, waji, silong harimau itu kutaku mate ngasengki itu.